Mampiavaka ny piso amin'ny kivà ndreky maromaro e, ra izy vitsivitsy no agnatahana, piso matetika antragno fô zare mipetraka ary mihinagna volavo mihajahaja mipetraka marivon'olombelo mikarahakaraha azy fa ny kivà ndreky miambinambina lakoro mirenireny eo aminy lalana be regny, izy zany tsy de mipetraka antragno firy e, zegny mampiavaka ny kivà, satria ny kivà anisany biby tia mirendrarendra ra hoarina amin'ny piso